D'solit guardu ën po dë televiziun, cuindi le nutisie dël telegiornale për esi infurmà, pöi l'ai ën liber ch'a m'pias lezi e alura lu pìu ën man e vadu avanti 'na dezen-a dë pagine e pöi a volte stagu anche li des minüte, ün cuart d'ura propi a fe niente